Li bulldozer sunnu trattura ca servinu pi ammuttari grossi quantità di terra, ca cu li autri trattura ‘un si arrinesci ad ammuttari. Li bulldozer si utilizzanu ni li cavi o quannu si voli nchianiari un tozzu di terra. Solitamenti li bulldozer sunnu trattura cingulati in modu di aviri na superfici di appoju ni lu terrenu chiù granni e aviri chiù forza pi ammuttari.